Ñiiri oro en, mboyri en walla bakke en. Jon kaa fuu yo ñaanduuji nokkuuje amen minen. <hesitation> Miɗen njoganii ɗun ndefu muuɗun feere.